Kwbangma tamjaknai nokbar tei bukhuk ni hama bai tamjago. O manuwui rok wngkha trumpet trombone french horn tuba cornet flugelhorn euphonium basi sumui clarinet saxophone tei basson. Oboni bisingo baksa sor bai swlamjak baksa wa ba kath bai swlamjak tei baksa khe sor wa tei kath bai dalogwui swlamjak. baksa no khwchwui bai tamo baksa no khe bukhuk bai tamo. O tamjaknai manwui rok kwbangma jaga tei jora o nango jemon gaan rwchabnafru. O tamjaknai rok no miliwui tamkhai bini khorang belai khwnatok wngwui mano.